जू कंगारू छिन ऊंकी ताकतवर टांग लंबी कुथण मा मदद करदी। जैसे की उ शिकारियों से बच सकदा तेज भाग सकदा एक अलावा ऊंकी टांग छन ऊंथै आस्ट्रेलिया क शुष्क और खुला इलाकों मा लंबी दूरी तय कन मा मदद करदी।।